כאן יא מקאן וחד אלוליד, לקא וחד אלסארוט ו חדאק אלסארוט ג’רב יחל ביה באב דיאל דרהם ו יחל חל ביה אלבאב דיאל אלבית דיאלו ו תנטא, ו האנא כתאשעף האד אלסארוט יחל קואע אלבייבאן, ו מן האנא בדאת אלמע’אמרה, ולא כימש’י אלביות אלמהג’ורה כיהלום כילקא פיהום, לל, אלמקתבאת אלמהג’ורין ו כילקא אלאנפאק.